Imiari vaereta jaeko imiari aendu yave oime trscienta raza jei supe varetava ñanemiari ñai mboapƚpopa yaƚimba reta erei mbaetƚko yaikua kavi se jaeñoma aikuava ipuere pandepo, payandepo erei ma kutƚ aikuava mbaetƚ porque aenduiño jei supe jukurai oime